أفضل الأطعمة الحلوة أحب الحلويات، مثل الكعك والشوكولاتة، لأنها تعطي طاقة وبهجة الاطعمة الحلوة مثل الفواكه والعصائر، أيضا تعجبني لأنها منعشة ولذيذة، بينما الاطعمة المالحة زينة، بس أكيد نفسي أميل.